Ise ndachama libulwa lya yesu kristu sichila ibechanga inyanga ya indakatifu ya khuibulwa mmioyo chia abandu amakhuwa ko obecha no khotile khumiaka kutukha tarehe isbirini na tano mwesi wa kumi na mbili omala ubula aah obindu bia ndakholole niba ni bituko ndakholekho eniesi chindi. Chibirire nenyanga eno enyanga ono ne enyanga ya omwana yesu kristo yebulwa mmoyo kwanje lechanda ekalusiekho sichira khusherekea libulwa ya yesu kristo niba ninyanga ya shikuku shya disemba shinga abandu banyaka basherekea shiefwe shyo kenya shino alafu nende nyasaye khukhumbusia mwaka neli inyanga yiye indayi yekhurusia omwaka mukhula okhuchia khumwaka khundi umuiya olekhane nende bindu obukalanga mwaka omathulundu uinjire khubindu omwaka kuli omwiya no sabe nyasaye akhwe chibambasj khunila khuye akhumwelekeza shinga enyala khumenya khumwaka omwira olekhane nende ebindu bia omwaka omukhulu uingie khu bindu bia omwaka umuiya oreba chibambasi nyasaye wenyene onyala biosi akhumanyinge injira indayi ye onyola khuchakilacho omwaka muya khuda shinga takuuwa, kho ulokhanr nende ebindu bia wakholanga omwaka kwali omukhuli khu enyanga ya tarehe moja.